साइकेल के घंटी के अंदर दो धीलाल लटकल हुयल। धातू डिस्क होगत शे जब बेल एक्ट्यूव एटेर के दबाल। जाथ शे तो यी वासर बेल के केंदर के चारो तरफ तेजी। से घूमे लागत शे वासर के बेल टाप के अंदरूनी किनारों। से टकराएथ शे गंटी के बनावत के अधार पर एक ही। धोनी उत्पन करत शे जो घंटी के हलका आवाज से। लेकर होरन के आवाज तक पहुचावल जात शे।